Yeah education is very important for ley society when you find people who are educated or who who go to school when you find neh sitting together you will always see that they will act different than people who na go to school and when somebody go to school you will see that am na just saying school somebody who go to school and like they know the differences between things because that ley reason we go to school for you find la ley ley approach matter ley different way than somebody who na go to school so if you find more people go to school and learn how to interact or how to go about <hesitation> approaching things you will find it more different than those who don't go to school when somebody na go to school you bring something to them all ley feel is violence but somebody who go to school learn how to approach things you will always see that la person will try to make positive impact than to be negative.